Ho kolonbi tun wa <hesitation> be curulu mibin awe we awe we oyi ro oma dɛmu ba karnaval ba karnaval nɛ ba wero karnaval-de-barakiya ho jenu lo ma tete ma ba fɛtira yan ba fɛti yimiro nɛ bawe we mi tun